Ku kruvikäändjä om täpsähe õigõ suurusõga, sis mahus tä kruvi pää seeh olõvahe mulku täpselt niimoodu, et ku kruvikäändjät käändäq, käänd ka kruvi hinnäst.